ho buldozer ɲan a sunu-nɛ o dawe ce an ho ma ce an ci ho ɲan dama we a uheni-be a ha'a bera a osi han twa mibin we co han vɛha i osi han twa mibin awe ce an a ɲanna nucoza ma'o donk ho cunumi han mini-rɛ ho cunu-mi han wan wa'arobe